أكيد بنولي نقعد في قلعة، بشي حياة الملوك نعيشها والحياة- والحياة التاريخية، كل قلعة يكون فيها ذكريات، فيها أشياء تاريخية، فيها أشياء تحف، فيها أشياء من هذي، فيها جاذبية كبيرة تجذب الناس، تجذبني وأنا عايش فيها، ونشوف <hesitation> الأشياء التاريخية اللي <hesitation> حصلت في القلعة.